مرة إشتريت تليفون جديد بعدها-بعدها <hesitation> كان يطيح مني ينكسر شاشة حسيت وجتها إن حظي هايل مني تماما، كان نفسي جديد ولسه م <hesitation> مادريتش بحاجة خالص، <hesitation> طاح مني طيحة جاب فيها شاشة وهالحظ وفي الوقت هذا عرفت إن الحظ مش حليفي.